واقع حال انو انا شخص احب الاكل بس يعني اكثيغ شغلات مفضله بالنسبه اللي احبه واكله بس كطعام مفضل مفضل كلش احبو هو اكو برياني احنا عدنا ك موصل برياني كلش طيبي عغوق يعني كثيغ امور ما اطيق اقول فلان شي وفلان شي لان ما شاء الله نفسي كثيغ مفتوحه عالاكل